اني يعني نحب نكون الشخص الاكثر ذكاء عن انه نكون الشخص الاكثر شهرة لانه الشهرة يعني مو كتير حلوة زي ما الناس بتشوفها ان هي ان كل الناس بتعرفك بتحس انك اشي متل انك محاصر انه كله كل العيون عليك. بس الشخص الاكثر زكاء بيكون عنده حلول لكل مشاكله بيعرف يدبر حياته بطريقة كتير حلوة لهيكي بنكون الشخص الأكثر ذكاء.